Ɗuuɓi wañcutuki hitaande wañcu tuki ɗum lesdi Potugal fuɗɗi fuɗɗiri e henri ndi nafi geeto to ɗum ngu ujunere ngoo e temeɗe naañ e sappo e jenayi(fourteen fourteen).